Mingajag <hesitation> likumi jimbenayo izii yenenakah ibang <hesitation> bagil <hesitation> vaanah niyagaa ndenyaah vanaa vag <hesitation> mbenavoo mbah <hesitation> zibakah ziag <hesitation> yambenanzoo z <hesitation> kandi mbag <hesitation> wanyel <hesitation> limenyah liavoo lilahii yavaa nivanaa vag <hesitation> ndivulah mdaa mwange wamanye yakwamba wakanyolah vanaa vovoo kandi wanduke miagaa nalindukah uloremamah wakupangah ndii yakuvolah ndiii kulonde malangoli mamah yetu yakwah hayakulondekah kulivanduu valetenah valii vazisukanavazia zingali nimizah miakah zambem hiziii mkivarah nye'sa <hesitation> anyalah kuumbah migaa kumbeimber <hesitation> yang <hesitation> kumizana navaa vag <hesitation> kulodeka wavena kinduu yakulagaga wavehalala walimb <hesitation> nawamolom <hesitation> mang'ana yavooo chigirah wavenavana wavenavanaa vavoo wakal <hesitation> waulizan <hesitation> wamenyelinyaah lilai hii dakika jenereshen yag <hesitation> niv <hesitation> indaii haya kulondekena na visukuruu vag <hesitation> ngavendii mben <hesitation> na visukuruu vag <hesitation> vanyingii lakini ndamenyah navoo walalah wasalah mwamii wag <hesitation> waizukane kuigulah zizirah zavoo waizukane vulai vav <hesitation> vulai wanyel <hesitation> zigasii walete vakalii vandii wazi <hesitation> zingalii wavenalimenyah lilahii nigombah ave nalimenyah lilai jenereshen yag <hesitation> atangil <hesitation> kwa vanaa vag <hesitation> kwalwamb <hesitation> wavenalimenyah lilahii jenereshen yavooo lilahii vanaa vavoo wav <hesitation> vulai kandii visukuruu wavendio kuumbah salah nadikuu kuumbah salah nadikuu miakah jinoo. Mb <hesitation> nalimenyah kuvolah vanaa vag <hesitation> wamenye vulai visukuruu vag <hesitation> nandii jenereshen yag <hesitation> wavatend <hesitation> wav <hesitation> widhinii nambemoyo halalah wavenakumenyah wave <hesitation> valai kuv <hesitation> nakumanyanah kuv <hesitation> kurai kuv <hesitation> nololah kuv <hesitation> kurai kuv <hesitation> nakwiginana kurai kuv <hesitation> kumanyanaa kumenye ku varagoli jenereshen yasai ni himbii kugizan <hesitation> mang'ana geetu na mavulii vetuu wakwigizaa kutrah mzingoo yetuu kuzaa wakwazia nandii kwenyii kweegize <hesitation> vanaaa vetuu kweegize <hesitation> jenereshen yetu kweegize <hesitation> hawikoo avagoli kuv <hesitation> navoo saround kuv <hesitation> narikarah yetuu kuv <hesitation> makumanyah kuveendii kwiri varagoli waa tranzoyaaa kuv <hesitation> nirikarayavaragoli wavaragoli kuvenaayoo kwegizanaa ndii kuv <hesitation> miingah kuvenachoo imbel <hesitation> hii kuv <hesitation> na welfare yani kumanyanaa kwitu kwiri kwikara kwikara kwakumanyanah varagoli vetuu wah tranzoyaa kuve na kwakarah nakuvolah ndiii miaga jetuu himbere hiriii kuv <hesitation> namimah lilai ya valagoli kev <hesitation> nayoo kwega chavalagoli chakuziah kwegag <hesitation> kwiri kugizanah welfare kuv <hesitation> nayoo kwiri nakuginah mnduu na kuzii kuzia kumulorah mnduu yenyekena azie msukuluu kuzia kumulorah ku miakah kumi chaaa nye'sa <hesitation> yambah mkivarah kwiri vatah kukwira varagoli varagoli mmmbah mmbuzah mvulinyama kwiri kwigizaanah nakuwenamarogoo ganyekana kumanyan <hesitation> kwiri nakwenye kwiri haaa kwah kwavorana kumanyan <hesitation> na kweli kumanyanaa yakavirii welfare kukorah mmnduu nakuzii kuzia kumulorah. Havanaah. havoo. neewanyolee. sukuluukukolah. Kukwimizanee. kuvenamang'anagaraa. kurihizii. mbambizia, vanaa vagee. ndambizia. navaragoli. nakumbizia navagoli kwambendii. kwiyombolah! Nye'sa <hesitation> hambe <hesitation> zinganaganii! Zambenazoo. hii. zakwimbizana, kukor <hesitation> vurahi. agoogen <hesitation> nye'sa <hesitation> harindee.